<noise> kuna aina nyingi zakwembikia, kuna sufuriaa, kuna nyungu. Nyungu nesha kukekubikia ngothanoo, kuna viga waumweaa, kuna vihele vakwembikia vibibi. Kuna sufuria hizi ambazo wezimbikia vitumbu yaani ma- mikate ya kumimina. Kuna masufuria makuu wembikiayo pilau wakati wa shuhuli. Kwahiyo vyombo wakwembikia ni vingi, kuna ndoo, kuna sufuria kuna <hesitation> ma- muguduzo zakwe. Yote hivi ni vyombo ambavyo wembikia jikoni.